Iyəmri vo ngdom ji te ivong. ivong mə suk ivong, ivong ifa mə dang ivong. ivong iba irup, mə mwak akun ana veng vo uze lyan, mə jan ivong ko kuma mə shang ikun ivong. Ivong iba inəng, ivong iba iwor, ivong ivangs məga mə kap ivong. Ngkwam ivong m aya ka a "wuya" kat, bu bok, mə bok kawai tə mə yang tutur tutur. Ngdom kpang ivong, ngdom a "gote" ivong, ngdom ivong iforfor, ngdom ivengvo mə pək kawai pa gwakgwak, ngdom kəkul pa ivong ina ikam unəm. ivong aya ka "iwahala" ngnəm kat. Inok ko a makmak. Ivenəngvo ngdom ko kə dədə tə ikondong, ikondong na. Mə ri ngkpakpəng a mə jum ngmung jum kə kondong, mə kal ngkpəng kat kə ikondong, mə nəm a "gote" nəm kə ikondong. Tə ngdom ikondong kəkul pa bu ri na tə ina ikam a bu. Unəm və kən ri ivong kat, iri ngkpang ikondong kat tə unəm ta ikam kat. unəm ta ikam kat. unəm ki, unəm vo bu ya na kəkam tə unəm va inəmsal kən kpang ivong kat, unəm va inəmsal kə ivong kat kə inenand, unəm sal kə kondong kat e inənan. Te, ivəm va tana ngdom ji. ivəm vata na ngdom pa kulum tə ngya ngri. Iyəm vata na ngdom pa kulum tə ngwap. i nok vo ngdom pa ngwap tə ivong ki ikongdong. oma ta kən kukwa ngdom pa ngwap ozo kəkul pa ngri ozo te chang byet, inok ozo ma ka a "soki" aya ka inok iro imangmak ivəngvo n idakbu kat,